Oven maado kajuma ahautan ɓe yiite nder may wodi jamde dum ɓe wallini amma toa ahuti ɓe yiite dowula jau mindo watadum on heɓa min foinita nyamdu komo min wulmina nyamdu koɓo diyam.